Ayapa̱ ipyang kpanmi ka̱tak atak arusok te mi kan agwal azang nami wolpa nimtree mi pek ka̱shi nding mi pek ka̱shi nding igi pəkchit vongvə npək chite mi kondəl mi kondəl nzing ka aza̱zang vata mikuk ishimi ka asumma <hesitation> ka asumma kashe atak aro abwambwam mivang kishi ka̱kukum pa̱na awanita wong awanita yakən wong kang iyakən dokmi kalur te iɗyaɗyang ivang ami ta̱ ɓuya nlim ipət ivang te atak sur iɓa kashe izir tifir ka̱ nsur izir ta ti pyang va̱ mi pirta ta̱ takrusok va̱ inəmi ta kpa pa̱ makmak ta̱ mifir ko nrote mifami ga atak yapka̱ ikun gami kəm mi ɓip ka̱ta mini kun iro mi iva̱na na le a apir tami ka takrusok va̱ inəm mi migami yap a ikunta miɓako miwong pa̱ ɓa mi wa te mi ra mira nda pa̱ na njùl na afir ami kang mi wong. Nrote mi mi ma̱r pa̱ fìm mirako <hesitation> mirako pa̱ miga taroka̱t mipang wor izir ka̱ nding sur <hesitation> ma pək azang ka̱te mipang wor izir ka̱ nding sur napa̱ ɗəkər te ipyangta igi firmi kul ndingsurta ɓunak kishi ti fir aɓu ɓu ra nda te ɓuya izir kələp aɓu chit kakul pa̱ nding sur pək ɓu kashi zirte ɓu ra te ɓu ra yemɓu pa wa nimva wa ukukù kara tə wongpu wong ta̱ ɓuya zir ikələp. kaɓu ɓuwong pa̱ ha̱t ɓu niminok ko ɓu nyi ɓu <hesitation> fye ɓu fye nsur a izirta lapka̱t ɓuya zir ikələp kaɓu pa̱ kələp- kələp pa̱ ɗəkər te unangyi ɗyang ayi pana pa̱ ayapa̱ izir animwa do ɓu pa̱ɗa̱p te ɓu kan agwal animtree ɓu pək kashi ndingta te ɓu kuk ishi buko ɓu agodo arongote ɓu kuk ishi ɓuko teɓu yiwong təbuya <hesitation> izir ka̱la̱p kaɓu chhit ta̱ ɓu wong pa̱ ha̱t ɓu gaɓu nim ogi yem iva̱ mapa̱ unim a ayakpa pa̱ arwa atakrusok. Animmi te pa̱ ɗəkər te ɓuya mi re izir paka̱t kukul ayapa rwa atakrusok kparɓu kaɓu pan chen kizir pate iyaka̱n jwak inak te ɓumo ilukwan atakrusok pa̱ ɗəkər ɓupa kizir ko alumsur wangsang ngo te mapu ya ka̱nya ki lukwan atakrusok kizir kaɓu chen ko nakang arwa takrusok ta amak aɓu ka̱shi zir ka̱t kakul arwa takrusok pate arwa va aɓəng makbet te amalpa̱ unìm achikan mwak agayem kaɓu wa nding rusok ka̱t iyem irusok ma mapa̱ unìm va̱ ka rwa atakrusok te kang uva awayem ivəngva̱ rusok ka̱t nim va̱ ka rwa takrusok ti pangnong ɓuya ɗekər te uzi rang gang ka̱ nding sur kashe a <hesitation> abəng ndingwo uzi nang ka̱ <hesitation> ka̱she abəng ndingwo kazi gal kazi rangang ko atak va̱ nding ga gbal na ko te uzi wa nding rusok ka̱t uzi wa nding rusok ka̱t uzi wa nding sur vana za̱nang ta kashe abəng ndingwò kang a uzi rang gang ko ka̱ ka̱wa nakang atakrusok atar amak ana ka̱ ka̱shi zirka̱t Wanata kpa arwa ipyang pa̱ ɗəkər tə mapa̱ unəm akap ka̱ ndingsur ka̱tkpa kayem təna imengtə pa <hesitation> abantar maɓu susur ɓu pəkna tama ɓuwa ɓupək abantar isam tate ɓuwa tatə <hesitation> inim wa nfir arwa a ipyang aɓu kpa. asawu vatə nyi va̱ nyi kopa̱ <hesitation> mi ɗak ka rwa ipyang va̱ tar ami kishi zir ka rwa atakrusok ile asowu sowu napa̱ mi mo agwal azang wa nimtree mi pək kashin nding kami kuk izir miko kang a ndingsur ta itang ami ka̱shizir nlim ipək ami te ifa a asowu vatana nyi <hesitation> nɗak ka rwa ipyang va̱ ko ayapa̱ arwa ipyang ka rwa atakrusok atar ami kishizir a asowu vatana mi ɗyangko.